اے بیزو بھی ایوا پرابلم تھئسیں کہ خودکشیوں کری راشیں جاں کو سوکری ایوی ہوشے مطلب آخر بیزاں بھیڑی زاتی بھی راہسے تو ای اماں ری قوم ماں ہندو سماج ماں بدہاں رو مسئلا سے۔ کہ سوکری بیزاں بھیگی بھاگی زائے چمکہ دھرم نی جانڑ ناں ہوئے۔ اماں را ای دماغ ماں جی غریب انڑپڑہیل مانڑاں ناں تعلیم ہوسے دھرم نی جانڑ ہوسے تو ای غلط قدم نیں کھنڑے تعلیم ہوشے تو پوتاں نیں سوٹھے نمونے زندگی نو سفر کرسیں۔ مناں پوتاں نیں زندگی جیوی ریت گزارنڑی سے تو امیں ہیک گھر واڑی ان آدمی بئی ایک وہیل او سے تو بیزو او سے اگر ایک کمزور تھئی گیو تو گاڈی نئیں ہلی شگے تو ایئا ہاروں بیاں نوں برابر تھی پوتاں نیں ریتے ہلنوو سے۔ ہیکے بیزے نی صلاح سولی تے ہلشے اے بیزو بھی ایوا پرابلم تھئسیں کہ خودکشیوں کری راشیں جاں کو سوکری ایوی ہوشے مطلب آخر بیزاں بھیڑی زاتی بھی راہسے تو ای اماں ری قوم ماں ہندو سماج ماں بدہاں رو مسئلا سے۔ کہ سوکری بیزاں بھیگی بھاگی زائے چمکہ دھرم نی جانڑ ناں ہوئے۔ اماں را ای دماغ ماں جی غریب انڑپڑہیل مانڑاں ناں تعلیم ہوسے دھرم نی جانڑ ہوسے تو ای غلط قدم نیں کھنڑے تعلیم ہوشے تو پوتاں نیں سوٹھے نمونے زندگی نو سفر کرسیں۔ تو اے بھی کام نہیں ہلے تو ایئا ہاروں دھرم نیں جانڑ بھی ہوئنڑ کھپے تو اماں رو اولاد بھی کام کرشے۔ جیکڈہن دھرم نےنام ماتھے امیں دھرم نو نام جپشاں تو اماں رو اولاد بھی اماں ناں بھانڑے اماں رو ای کام کرشے جیکڈینہں امیں دھرم نی جانڑ پرچار نو کام کراں تو اماں نو اولاد بھی ای کام شیکھشے پنڈت نو کام شیکھشے وید بھنڑشے تو چار بیزاں مانڑاں نیں بھی شیکھاڑشے تو آز اماں نو پوتاں نو دھرم ریو تو اماں نی زندگی سوٹھے نمونے گزرشے، بئے ٹیم بھگوان نو نام لو ان سنجھا نو نام لو ہوارے رو پوجا کرو تو تمیں کوئی بھی کام کرشو تو تمارو کام سپھل تھیسے تو ایئا ہاروں زندگی سوٹھی گزاریا ہاروں دھرم نی جانڑ ان تعلیم ضروری سے۔ ایک وہیل او سے تو بیزو او سے اگر ایک کمزور تھئی گیو تو گاڈی نئیں ہلی شگے تو ایئا ہاروں بیاں نوں برابر تھی پوتاں نیں ریتے ہلنوو سے۔ ہیکے بیزے نی صلاح سولی تے ہلشے اے بیزو بھی ایوا پرابلم تھئسیں کہ خودکشیوں کری راشیں جاں کو سوکری ایوی ہوشے مطلب آخر بیزاں بھیڑی زاتی بھی راہسے تو ای اماں ری قوم ماں ہندو سماج ماں بدہاں رو مسئلا سے۔ کہ سوکری بیزاں بھیگی بھاگی زائے چمکہ دھرم نی جانڑ ناں ہمیں موہرتی وات کری گوٹھ متھی جاں پاڑاں متھی سوکریاں زائیں ڈاریک چم اماں رے ایم پی اے کن بولے سے، ماں رے سوکرے متھے ہیک کوڑو کیس کرایو کرایو کے وڈیراں، جوکو اینا چھاڑتا ہتا پنڑ اصل اینا تکلیف ای سے کہ اینا وڈیراں تھیں کو غریب مانڑو ہامہوں ناں آوے۔ جیکڈہن دھرم نےنام ماتھے امیں دھرم نو نام جپشاں تو اماں رو اولاد بھی اماں ناں بھانڑے اماں رو ای کام کرشے جیکڈینہں امیں دھرم نی جانڑ پرچار نو کام کراں تو اماں نو اولاد بھی ای کام شیکھشے پنڈت نو کام شیکھشے وید شیکھشے۔ ایک مانڑاں نوں مثال تمیں ہنبھڑانڑان کہ ہیک بھائی ہتو تو بائی کن گھرے گیو مہمان تھئی خراب مانڑان نو سنگ کرشاں تو خراب تھیشاں سوٹھاں مانڑاں نو سنگ کرشاں تو سوٹھا تھیشاں، سوٹھاں مانڑاں نو سنگ ہنڑ کھپے ماتا پتا نی عزت کرنوی سے تعلیم لازمی سے ائیں گھر میں صفائی ستھرائی راکھنڑی سے دھرم ماتھے ہلنڑو سے۔ اماں گھر میں زندگی گزاراں تا تو امیں خبر سے امیں شوں کرنڑو سے۔ امیں ہوارو اوٹھے بھگوان نو نام لیاں تا گیتا نو پاٹھ کراں تا اماں را باڑاں بھیگا بیزا بیشے ہانبھڑیں تا گھنڑاں مانڑاں نی ای خبر ای نتھی تناں شوں کرنوو تو، اماں ناں بھی ہمزائو، اماں ناں گائتری منتر ہمزائو کہ گائتری منتر شوں سے ای رو مطلب شوں سے یا سجاں ٹیماں ماتھے منتر ہنبھڑائو ای استتوی لازمی کرنوی سے ہر پوتاں نیں۔ قوم نو کے ناں بھ سناتنی دھرم نوں ہمزانڑ اماں نو دھرم سے اگر ڈاہ مانڑاں نوں تمیں ہمزاشو تو بئے مانڑوں ای ماتھے عمل کرشیں۔ اٹھ مانڑوں ناں وڑے بھی چار ترن مہینڑا اینے بھی گیان تھئی زاشے کہ یار اماں رو دھرم امیں سوٹھی شکھشا آلے سے اماں رے دھرم ماتھے ہالشاں تو اماں ری زندگی سوٹھے نمونے گزری زاشے تو ایوے نمونے زندگی گزاریا ہاروں آنپڑے دھرم ماتھے لازمی ہلنڑو شے اماں رو دھرم ماناں شوں کہیسے تہ سوٹھا مانڑاں نو سنگ کرو غلط مانڑاں نو سنگ ناں کرو تو تعلیم ای شے لازمی لے۔